Abemba dughe ednng chabom, nkinyina hezam e. Nshop ma ekpebha nda biship mgbobha asii ndah nyi hezam. Mpiri hezam ntum bom bi chok chok hirerek nnobhe ha. nkwu impire hogham. Mgba bom bishit. njohi nkhe ghiroha nhoma ekpon ntogha nnona offu, nduk. Ndi debhekpo pah edidhi nrabha edibhi wuri. Adibhi sii e. dina rabha adibhi sii mboma, adibhi sii mboma mozima asii pa edung e assi pa bom e nvaa ffa akah dughae. Azima aghe meh. adudughi biship adibhisi azoha ezen akhe, ozoha itabhjasi tara ekpo pyah esa edibhi ndo edaam azoha akhe ara bha che. Edibhi awri ghe modam o. Asisi mando nyak biship. Madi sa ana bembe akwa kam=ngha edighi cho ma achi che ma si si maa adohb. Achi ohe biship ayeri vaa porh bobong kwu chi bong ha rongha ede chi beh ama rabha edibhi ewuri khe o? Obi beh harong. mbi kwu, kwu nkpebhi bong. mkpebhi beh biship nnabha edibhi wuri. Abeh chi- chi meh bishit. Mbi yah samokosa mono si ekpange. Ekpang ndoma. irah nzima ahumokah hezam ngwuna e. bong gbah. Bongha aka gba bishit bongha ada rorah akwohi. Bongha akwa khok bii shit. Bongha akho khoghi bishit. Bongha ahoma ekpon bongha gha asii, bongha ghe annah, bongha hum iyib aghe. bongha azoha nten aghe ekpon. Efufu bikpar anima kpara.